මත්ද්‍රව්‍ය මඟින් මිනිස් හැගීම් වෙනස් කිරීම සදාචාරාත්මකද කියන කාරණාව ඇත්තටම ගත්තාම <hesitation> මත්ද්‍රව්‍ය මඟින් මිනිස් හැගීම් වෙනස් කිරීම සදාචාරාත්මක නෑ. <hesitation> මත්ද්‍රව්‍ය මගින් ඇත්තටම මිනිස් හැඟීම් වෙනස් වෙනවාද <hesitation> ඇත්තටම මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමේදී මිනිස් හැගීම් වෙනස් වෙනවා. <hesitation> මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම තුළ ඇතිවන ඒ භ්‍රාන්ති <hesitation> මත් තත්වය <hesitation> දීර්ඝකාලීනව ළඟා කර ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව <hesitation> මත්ද්‍රව්‍ය දිගින් දිගටම ලබා ගන්න මිනිස්සු <hesitation> ඒවට ඇබ්බැහි වෙනවා. මොළේ <hesitation> රසායනික විපර්යාසයන් සිද්ධ වෙලා <hesitation> හානි සිද්ධ වෙන්න පටන්ගන්නවා. විවිධ හෝමෝනවල අසමතුලිතතාවයන් සිද්ධ වෙලා <hesitation> මිනිසුනේ සාමාන්‍ය ජීවිතය වෙනස් වෙලා <hesitation> වෙනස් විකෘති ස්වරූපකින් කටයුතු කරන්න පටන් ගන්නවා. <hesitation> ඉතින් <hesitation> මිනිස්සුන්ගේ සිතුවිලි මිනිස්සුන්ගේ අදහස් උදහස් මේ සියලු දේම <hesitation> මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම නිසා <hesitation> මත්ද්‍රව්‍යට ඇබ්බැහි වීම නිසා සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් <hesitation> මත්ද්‍රව්‍ය තුලින් මිනිස්සුන්ගේ සිතුම් පැතුම් වෙනස් වීම <hesitation> සදාචාර සම්පන්න දෙයක් විදියට <hesitation> ගන්න බෑ.